<hesitation> kubanina sente ntaito, noyenda kutandikaho nke ekyobusubuzi, <hesitation> nensobora kutandika nko okugura engoye nensubuuza engoye za bakazi obundi enkaito, ensaho zabakazi, habwokuba bikuleta bwangu obusente. Obundi nka ebya sente, kubankinga, mobile money kusindikira abantu sente no kubagura airtime <hesitation> nkebyo. <hesitation>